Miovaova araky ny faritsy zany ny toetr'andro a Kenya any: laha morotsiraky iny izao ie da trôpikaly ny agny, da laha amin'ny faritsy an-tendrombohitsy izaô da mando, fa laha amin'ny faritsy avaratsy koa izaô da maiky.